मैने सुनी थाको प्रमोशन हों ग्यो। अ अच्छा या तो बड़ी कमाल की बात है यार मै भी तो बताओ। था थाने या चिज करी कसा। मुं भी घणा दन से कोशिश कर <noise> रयो फेर् भी यह अधिकारी मनख सुन ही नि रया। यार अर थाको प्रमोशन हो ग्यो चलो इके लिए थाय सबसे पेली तो बहुत बहुत बधाई। भगवान छा अगर मै भी था असो बता दे की किसे मलणी तो उ मुं करूँ। तो कई याद महारो भी प्रमोशन हो जा तो मजा की तनखा बढ़ जा। <noise> अर बाल बच्चा के काम मे आ कई। करा घणा दन हो ग्या एक ही एक नौकरी करता फ ण इमे भी तो प्रमोशन नि मल रयो नि।